لو كان لدي خيار تناول العشاء مع شخصيه تاريخيه، سأختار تناول العشاء مع نيلسون مانديلا، سوف يعلمني القوة والمرونه والقوه و <hesitation> كيفية التغلب على جميع العقبات نعم، نيلسون مانديلا واحب كذالك ولسون تشوتشو، الشخصيتان اللتان أحبهما حقًا.